Lambaawa jewegoo e siftoroyam e higiraaɓe am, minon jewegoo, e min e Musa e Sani, e Rabiu, e Saidu e Yakubu. Minon woni nder janngirde amin, min jannga fere amin minon tam.